Iñan mёёηalёba pёñaw iñan ekёёmee injёnţ, kёjenj pёёnij ní orёsabel ná mёlik kёñaw iñan ekёёmee injёnţ. uwála pёnij sá apurir pёnjёnţan iñánύ. Uler uwí mёёnkёr unk unij di iñan kёёndaηíil ekёёmee injёnţ. Kёţu mёlik kёmpёnan pёlёţ